Ya mulaman ausananam italu sinoli mulai mulai iloka ian sinolihulan sinakamina <hesitation> hula colucoluloho tati ialoka maiiali ma tati sinoli ialisa malalan mulaman iaympaling lalan teisiam, terus nilesilesi ialialan terus ialisa sou musti strahat luan italopuite italahaipuininuta ininuta kalobisa iruiruita ihateti ulamancari hudupam terus kalo luimusina amoi isaha amoi iali seam tapasiam teitian halaimulaman hutu mulaman amoi inialo ita maiteluk dalammen siali sinolii salii tati ialokaa taticolucolu, kebanyakan itari mulaman losiem ialan dapati kepin hamoi huoi alan apukoa yang penting italo sinoli iseuta ileti luan isisap sinoli, hulasinoli siap ruini kalo sinoli urisaha iratielun talu sinoli talu iali tapoto mulaman lelaki tala alanam hiya ingin ingin kapu amoi ingin ingin tapu itai mulaman husa kan sinoli itati sali itati ian siam tapasiam terus kalo mulaman amoi <hesitation> nilesi lesi itaehumalu amoi sopoma iarehii mata iali tati sinoli. Kapu alan amoi ihuoi tauiali tati malu ilesi lesinuma kapurikepinamoi yaa hula mulaman tauia tauiali taulali sanam, kalo koa iaitamulaman husus amoi itaripiakan itari mulaman husus itame salemankan ataoli amkan termulaman husa sinoli tati ian kalu sinolii sinoli amasale musti lahuran colucolu tati ialoka baru ialisa lalalan, terus kalo nilesi lesi kopiamei rulakopi baitati ialisa tausian irasa lalan tapi kalo elalinkam <noise> kuran ia jadi kalo ialisinoli tati ia hukan kanlalan tapaam hiaya pupurina nonkapu ialiian koa isati ian tapi kalo sinoli tatisinoli tahu iali isaallah jadi iripia husi maina itari pian lahula tahu sali lahulan tau pokoknya <hesitation> bisatau sinoli tau sali tausan name sinoli huan amoin hularu baubau isaialin tati yang penting siamnokimina iali, ilesi lesi ikalo sinolii tati colucolu tati ialoka insa allah ahuite imulaman lelaki hoi kapukapu huoin esi huoi aporukepin amoi ohin ihuei kasibi iamoi itamba tamba tapiiem mulaman husakan. Sinoli tati ian ilesi lesi rabusnkasibian ihaupoi iloka kasbian koirabus uhinte esite potu tauialitati ian tapikalo kahusunia colu colu tati sinoli tati ialokaam husus itari mulaman nam, <hesitation> hiyali lesi lesi kalomai itari koukepin amoi lahuoi alan tapi lasi lasi tauiali tapi koka iterimam husa kalo husus sinoli sinolii tatiluin hulan takaminaa lupa ian colucolu iali iaia tarus nilesi lesi ialisaso istirahat ruali ininu tati usu manimi iasakaela kalo memangnya ilesi lesi amoi sati ratita, aratite ilun husus siam iataoliam husus iali sinoli tati sali tati aloka, saliam aulokasali imasa lahulean ahusogo siam hauloisaka humorin tatiian tati luin aueki kiki ani aurasa lalan baikalo nijadi sinoli <hesitation> lebi aurasa lalan sinolii tautati iloka tati loi colo colo hiayatamba tamba numa kalo harupu mani tahan tahan lutuinaam kalo kepinam uhoi kasibi tati esi tahu tamba tamba insya allah kalomemang yaupulesa likalo ahiri iyamusti isai kepin ihuoi kalo ireti koasi yaaumusti ihuoi tapi. Pianam amusti harus persiapan siamtau siam lahatan ain saeti letine yaallah hulan sali asinuma so minggu minggu ulan souni pisti eralaholuti tapi parlu ialisam harus salim kadang kadang laluka sali tapasiam sinoliam husus itari mulaman husus am, pakalo sinoli tati ian tati colu colu o isiaun lesi lesi iali hoi kasibi iali esi tarus uhin hamulam akalali lo tambisati hulaaka ihatalali kalo koa iayam iatau iyali <hesitation> koinei karna pia bipungsi maina hulan tausinoli bisa huan tahu salii hulan okonya hulan tahu musti jadi mulaman jadi mulaman siam ian nipungsi, sinamalusia loto tarlambat lahula sinoli lee tatap hularo pia taulaali pianuroam tati colo colo laali tati ian <hesitation> amlebih lalan lesae cuman auroloam pia cuman auroloam ua sinoli kaloam kalokakaminya numa iii aurasa lalan masya allah ruan tati ialohi aurasa lalan kalomemangnya ijin allah nilesi lesi kepin amoi lahuoi alan lahuoi mulaman lelaki siam ita mairuman husa sali i tati sinoliii itati sinoli huan tekelaharupu bau bau <hesitation> piani pungsi am. Pianipungsiamlahulan nihoun kadang kadang nihulan tahu leku leku laulan tahu magea <hesitation> sidangkan sali alokan ahounee aolinn haenin tapi itae kalo itangkan ialisan huama ataolikan kanjman iali tati iaan loka, colo colo kaonee iyasinoli tati ialoka tapasiam ianalapia nipungsi husu nipungsi ammaina ninalahatan nam nipungsi maina aulutusiam auralan so autitian sou ropol lutumai pupurina auhuloto awareti pupurina alamani aurumoliti iyale abisa sampat luin hamai ihula sinoli tutuina hula sinoli tahu ina salile pulai ian amoi ooo sinoli tati sinoli tati aupurina irasa lalan ausa alin tapasiam jadi insya allah umurpanjang nihulaleu stop dolo.